Ho hia dɛ nyimpa sua anokasadwin ho adzesua wͻ skuul anaa wͻ fie anaa beebiara. Osiandɛ, anokasadwin kasa fa nyimpa n'amambra nna kwan a nyimpa fa do si bͻ ne bra ho. Ntsi sɛ ennsua anokasadwin a, innkotum eehu w'amambra anaa w'amandze anaa innkotum ehu kwan a nyimpadͻm bi si fa do bͻ hͻn bra. Iyi nyina bͻboa ma yɛnye afofor atsena asomdwee mu.